आपन कई भी चीज ये प्राप्त करबा कारने या आपने गने लांबा कारणे। <noise> मेनत करा जिसे फैली आपन लक्ष्य बना लेवा के आपने या चीज छा रि तो छारी है। आपन ऊके करने मेनत करता रा करता रा। फेर आपने नरा बार लाग जावे के कतरीक मोड़ा मिलेगी। या चीज आपने अर मिलेगी के नि मेल फेर आपन ऊके बारे में सोचा। पण सई बात तो या हे के वा चीज आपने छा रि तो ढ़बे ढब मेनत करनी पड़ेगी। फेर वा चीज मल जागी <hesitation> तो आपने धैर्य राख नि पड़ेगो। के व चीज आपने मल जागी।